<hesitation> Biby matsilo saina fantako zao an perroquet sy martin, raha perroquet sy martin an, raha vao asainao miambi-tanana io an de mavoambina tanàna satria araka le nozakena hoe an ampianarinao mizaka izy, de ampianarinao magnano fihetsika izy an de, mahay mangerina fihetsika zegny raha ataon’ny olona nandalo takeo, de éléphant an, éléphant agnisan'ny matsil- matsilo saina satria izy an manana fitadidiana henjana be.